Bem be yankeh guor fem le etem nye mameji ofiam le pasoaja me fem omu le ba da <hesitation> meh mbe ote le okanday kakem nke mamaji opkel mo enen <hesitation> bem be mu be fe nen be yauk chor be tar letem ke maneji be con bem nbe be la nap be con a tang be con imkulung feir balow kan le babia <hesitation> be firm kelu ketar be ba Dee <hesitation> ama ete ba tar ka ter ba firm le akole baba pour ba kam a pole ba ba ker be inke ga mu ga fe be nte be mu yepong apkorka be le kemu ka lem fia chom bela ko kanke maggi ka lan ka chiom kakem ka chiom ma ke ka mu ka fa siong ka si ka lem bong bong e le toro be ba feli su gi ter letem be bong nkale ter ba be ba tepe be de be may pkan be ter <hesitation> nkele ofe mu be deng be fe tor nye belu be man ba ne teh ba kepo be inkolung imu ba la chi okeleng equa ba fe kachang ka fa <hesitation> inkele mba fa ka jang kakan ba kebi ba kar be dazolle be biasom ba chi Tubi bem nekor chior ke kan tep nke ga yankeh Bi ku re'ng bi re'ne nku rung bi re' acauge, bii bwa esim bi re biem chwo nbi-byi da ramu, biru, bife kyise biru bife, bi-chi da kpet ere biru, kantak biem bi yange bi ku pén akpuga chwo akpuga nyi bi mu bi yip bi tip bwan ke nwat bi ku yiping be re' byiring biem bi yange kanong-kanong, chi ki bonge, chi-bifee abé ke bika a'nwa efe' a'yip chwom a'fu mung u-cha kifi to a yip bo biem eyen bu-a-chi dikan akpuga nee a'mu a-chi are byirying ari afi to akpuga nyi bi mu bi-chi bi da re'abe nyi be man e-chi bire byirying, ábwo esin ke ewa aku kpa-kpa bafu bi chi ewa ba ri ãã chwop kiyichi ewa kyise ki chi ewa kibi kantak bi ku bi cen bi ré ne bi chi ewa, abwa esim a're ewa a'bwa sima a're garri mu be da ryi, erashi ke be bi mu-bifi kpang kiise nyi ten nyi bukie kantak nki bi mu bi chi bi yip bwu byiryi bi ku bi dang eri bwu, arie erashi. Aré biru, arè karim ka chwon are ekware nyi wo a'mu chi a ca ka kase a'da kamn bcem be yange chwo biku biring bu sung ba ne etan ba mu ba'da be eti nen. Ba te ah ku le lakan di uh emmmel bash oned nge bada gour kan nye oku kam bum bese bara bong bem bum bese ara ge anang <hesitation> ara boung ben bown <hesitation> inke ba boven kesung ara ge arang kentan na kiye ba bun tusu nke nga ku be fe insulin o-shie gi nku na omu ga otpewo neng <hesitation> amagi obang me ndi ba ding okakara oho otem garu okbi nkala men ota le cocoa men oda ponk o tar le otashi men ola kel ofipe odar ram koing kang kake otpe o ba kemi be de ba kur mama sama oh oshie so apkorga te ajiu bading be piya mani de because reng bading bering so bem chwor be yang eh be yengeh oshwe gi